Mayëch ëch jedun mëdë mukukajpë xi'i mut'spë xi'i este a'ax jedun jumët mëtpë pues xi'i jedun mëdë xi'i dun madyëbë dun mëd majk met'skë, majk moxk jumëjtë, majk moxk met'skë jumëjtë, i'ixë jumëjtë, i'ixë mokoxkë jumëjtë, i'ixë majk jumëjtë yëch ëch a'ax jedun mukukapyë xi'i ja'a yë pero kap ëch jedun këx najuëy muduntyë a'ax jedun myëdë jumëjtë yëyëch dun na nëjuëb.